oo be ba bə nənci taɗyək kawun dama nən tlau dək təɗyə be nda va too ndau, ŋan ta a darakiik kawun awun na tala ni, ko na sak bawu, ən kə sa bawu ni, kə sa bawu pəaku ni ya ne aduwu ɓani ya saketak taɗyi ɓii yadgwak maya bai shine taɗyi be marəmma a gaja kenan. Aawun atiyoo be babə ya sak bawu ya tak katluwat kəli, nda jlamegi sainuli dəka, atiyo kulli a gaja sənkafa ɓa ja va tau, amma se ka ti ii madana, nanə ɓi yoo kwaya awun, kəta kajluwak-kawun ni, a gaja ankal ni va vadu, gəma nii dai, in jai nəm ka kajluwak-kawun ni, a gaja ankal ni va vadu, gama nii dai, in dai nəm ba kajluwak-kawun ni-na too paɗku, na tə a fa, na ti aduwau ya je kajluwak-kawun a bətani ɓai. amma tanu ɓa nati sankafa, na tə pədku, nata afa na ti aduwa na zəno ma a'a zayi əm baga kajluwa kwaya kajluwaŋ awun ɓa nən cu. kajluwak kawun dai atiyoo be babə nən cu, dama nən tla dala, atiyo nii vadgwa kulit-kəla nda asak bawut-kəli, tata kajlu wat-kəli, atiyoo ni vadgwa kulit kala, atiyoo ni vadgwa kulit-kala, atiyoo ni vadgwa kulit-kəla in dee awun yoo kwaya taɗyi ni ko jari tamɓa na too ni o abətanii gwɗa, amma kajluwak kawun dal, nanee təra ni gvatoo ɓa, na bəɗyin a nadgwang batayə ɓai. awun dai shi ne taɗya bee ba bə agaja kə tla ni ya tlaɗyi ya tlaɗyi ya nee təra, yaɗwajln dək-kawun ɓal, se dai kazənə mama nda tə jlamayani awik-kai kukwa, ko kuma mda ta jlamaya nii awiŋ kaŋ kalawa, ko kuma mda ta jlamiya ni dək cakwaɓi əndee awun yookwa ya too ni, to ni, to ni a'a va bətani ɓai nii dai mama nku məɗwatln dək tadyak-kawun o'o. awii dai kala kala, na tad, nda ajləmeya ni kawi kaikukwa, nda jləmaya ni kajluwa də awikgəmblam, nda jləmayani awiik vənaku gatla kak cakwaɓi nda. jləmaya nai sasi ya ye nda ɗadmon nda ta kulkuli ya nai, nda ta jlamiyeni awii ɓuwa, ko kuma nda jlamiya nii dək kalas, ata dai təɗyək kawun yoo kwaya kabə naɗwatlu dək taɗyak-kawun ɓai. amma dək əmba awun ba, ko wanee taɗya na too yoni niig vaɗwat ludu iigwɗa don taɗya kawun atiyoo bee babə ndiəlbətə da ɓa dala, kuma ja tanu nanu yoo kwaya jadwatlu dəla bai atiyoo taɗyat kəja bee babə ən dee ya taali ni ya yadwa tli iigwda bai shine tədiyi kəja kənan bee ba bə tanau ankal nani ankal na gavadak dala kuma naɗwatlu dala bai, kuma ko bawutkala yaye awun yoo kwaya, ko kajluwa kajluwoo ɓani nda jləmee gig dan da-ban kən cii yoo kwajlemee gik ləkləka, dək dai kən cə bawu yaye nda jlamee gi, akurna yaye kən ca ci nda jlamee gi dək kawunu yau, ən dee tiɗyi you kwaya, awun shine agani dai, ii ɗulat kani dai awun atiyoo nən cu kəɗa ko wane taɗyi. don taɗyak kawun ya too ni, gəma məsamman ɓa kə ba bawu kwaya ya sali kuləm ni, ko ya nee akuk baga ya, ya nee iiwan sərən, ya sak bawu ni ya nee akuk baga bai, əndee taɗyi za ka bə bawu dək kanyi, ko ka bə sukur, deetən kwa səvuwa kwa tanu aza ɓai, se dai səyuwa kwa kata sukur kə tamtlu ni, tanu tən pədku nənta taɗyi, nən ta taɗyi nən ta kajluwa pədku dək kanyii, libzuku bee nən ta taɗyi ɓai, kajluwoo yi dətlta aga bai, amma dakuu nən damee tu dala bai saboda haka kajluwakkawun dee atiyoo aganai koo wani taɗyi yaye nəm ba ni se dee natif ii maɗana bini ən dai taɗyi za na ta za ta gafiya ankalna yoo kwaa see bawu, ka kawun, kajluwak-kawun dee atiyoo ɓani bee ba bə ankalna ga vajak.